Fanatanjahan-tena tian'olona atao amin'ny firenena misy zah ndraiky ôhatra hoe zare zegny tia milalao boligny, foot, tia mil- misaoma basket, tia manao handball à, ary tia manao morengy wach zany hoe fanao tohondry zareo ary manao <hesitation> morengy wach a indraindray koa misy manao <hesitation> vo- <hesitation> amin'ny rugby regny, tian'olo atao koa ary zareo koa indraindray tia manao <hesitation> course de vitesse, zay.